Naján onre kau kunró ininró chi ichinro ho ha na onre kaukuro, umm konro uun, uun ndute vidii ini induchi vidii konró uun ndakuvuro vapurut pechonró, na'a none uu pechonró tau ndukuro konró ute uun un té ini ndukonró ndukunru uun yukú, uu yukú hi kutanaró konró ndaduvaru ho njuturu konto pastilla tuu pero nduu konró onré kau, kunro uun onre chininró ichinro chí kutuu ña'a kué.